Juech ëch jedun i'ix je'e a'ax dun nyënëmbyë je'e lapiz mëdë jedun lapicero ajpë je'e di'ij jedun met's tu'u tu'uk jedun tintë kyëx y tu'uk jedun kap este neyb jedun jajxëwëb jadun jedun nëkx kyëxnë y je'e jedun wanëp ko'o myaj ja'ay ko'o myaj ket'sëp.